Toetsy ny ñ'andro an'Endônezy añe: Misy Ñy toetsy ny ñ'andro torôpikaly, misy hafanà zay, misy ñy nintse, misy ñy hamandoa, manahakanjao aminy ñy fahavaratsy, mafana ñ'andro ro misy ora ratiraty miteraky arety, misy avao koa ñ'ora, ñ'ora soa mampitiry ñy fambolea no mampitiry ñy raha mitir.